Manuk garana iwa manuk fanikira faniki ira manuk garan saliwa igaran loka liao nabil ni fanga kalo marar iwa to natoman tompat nagifiti bitsnga ira to kutolan ni kalakuanga ira kutola sampe tei manuk fandia iliu ira kusapak tetei sabap manuk boda satele ira to nabaiil fanga ira bail bo garana imarar idabail tei le matara dokuni gampang bolu fisosan sa abis sa mole tawei <hesitation> magei baba len ni maura te magei katotu loka bah tei la fanda mo fanda nugu mingata <hesitation> nai tompat sa te nai woi sa te nai waktu sa faniki iwa to faniki te laira natagi te natiu tetela ira Nakai sa tu kai sa abi kaisa walu mole bitangaia kan datiu teira siwekan wekan susa kalo tatokuni sakasai sakasai wa'tu sa ku tagi nai nugu babotaka ni unga wa. tu ira ku gifit gifit mo sasate mo kulangar ata kai tubala to kutukun ni faniki wekan <hesitation> nigarakaia sitaloin ulu wa ike ata iye nugu rasa iye dagutan wobolomin fakawai fandie wanukie iniwatan masingat tetei iwatanie masingat kifun tela sabap la nawei namatai tela kurjang boboda lale tiloing ilu wa ike ata iamanuk te la lira nai wa'tu sa woun faniki ira to nai unga Tabura sebi ntiu nafalaru tei tatagi sebi ira naratan woun loka <hesitation> ayai woi ira tu ayai basoran ata mari faka sa ku ingat nugu kakalia sa daforu forui moitomu <hesitation> nitalisa kaisa narabati <hesitation> nawei tuku loka natalis kaisa woun di rebat ira nawei tuku loka garan fandiwa loka ira faniki si dawei ni woira ni ranga tu nirua ira nawei wawa uriti talisia to ababis loka manrani fandiwa ira imaka si wa talisa waliti i'to wekana loka nafol tu watur loka mo mole nafolai jat tei walu Nafanak si tu fanak fanaka jattei walu nafas ira le matutu ni talisa kaisa laka mo nawei rata nawei ababis